في الاثنين حضور حفل زفافي ولا حضور جناستي في الاثنين ما نتجلكش خاطر نحس اللي هو تيفوت حفل زفافي هو فوت على روحه جو وشيخات وضحكة ولعبة ولما وليه تيفوت جناستي نجم يكون ظرفة ما اسمحش هو مش بيشوفني في جناستي هو عندما يعمل أنا ما نشوفني في القبيل يبقى هو بيشواسي العائلة اللي أنا خلتها ورايا عادي السوز.